La nari mɛ ti kɔmbipɔɔlegɔ kiŋɛ sukuu kãtɛ la ti ba yi'ira University la, se'ere n sɔi la, ba san nyaŋɛ kiŋɛ sukuu kãtɛ wa puan, di wan yilegɛ ba yɛm, basɛ ti ba zamesɛ, tara mi'ilum sebo n wan suŋɛ asaala vom gee suŋɛ ti tiŋa wa ti tu ki'ira wa puan. Ba san kiŋɛ sukuu la, la wan yu'usɛ kulesi zo'e zo'e bo ba yɛsera ba tuuma nyia puan, yɛsera ba imma'asum bisega puan, ba n wan zãla bamiŋa se'em, ba puti'irɛ n wan yilegɛ se'em sɔsega puan, ba puti'irɛ n wan ti'isera bɔkera se'em yɛla san ita. Ba wan nyaŋɛ lebe na nyaŋɛ suŋɛ tiŋa tole niŋa se'em, bala zuo la, la nari mɛ.